جو بريفار بيان نتفرج فيلم جديد ، بارسكو تقرا كتاب جديد غادي ضيع الوقت بزاف ، و و الواحد ولا خفا يكره ، الور كي تتفرج فيلم جونغ الفيلم ماكسيموم فيه زوج سوايع و نص ، قاع تلت سوايع ، و راك قبضت قاع اون ايستوار ، خير ملي ضيع وقتك و دي دي جور اي دي سومان و نتا تقرا في كتاب ، قادر في التالي يعجبك و قادر في التالي لا